ऑर्गैनिक और नॉन ऑर्गैनिक खाने में जे अंतर होतयो, के ऑर्गैनिक खाने में जब फसल पैदा होतेय। तो बाएँ कोई फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड या कोई केमिकल नहीं गिरतेय, जबकि नॉन ऑर्गैनिक फूड में जब बाकी फसल पैदा होतेय, तो बाएँ जो है जे केमिकल का उपयोग करों जंतू है जी।